Amogüereta tata oguata reta amopevese ñamae jereta, oime vae jekopegua ko gara ko kia oguataiño, oime ko mbae oyapo reta jae jarea mo ko oguata reta.